Obu okuba oyine egilasi noyenda kugisiimuura etukure kulungi, nosobola kukwaata amaizi agakweera amayonjo, ofune sabuuni, ofune n'akakuuto, orabyeemu munda naheeru, obu oramara kurabyaamu amaizi nesabuuni nakakuutu ofune akatambaara akarungi ogisiimasiimulemu amaizi ago agakuba gaisigairemu munda hanyuma netukura. Endebirwaamu obu okuba noyenda ogisiimuure eyere oba etukure, osobola kukwaata nk'ebipapura, okwaateho na nekifuro kyesabuuni oba ekifuro, ekifuro kyesabuuni oba okwateho spirit, oseesereho haiguru, okwaate ekipapuro kyaawe orabyeeho, oburofu bwoona nibwija kurugaho